Nihvica nopico, nihvica noochah u tla quinequi barreta nicuicas barreta u tla amo nomachete yeh iquemo nicvicas machete panos iga yeh nictetequis tla camo tlica eh, es el uni yenon. Oxon para tla yitla tractor iga aro quincoua pecas con pa tita tu pan gica uan quicoua nimodo ipa panos xipa, pos quemeh quehtoua sequi mientras ito roque san non quichiua estorbo titetl o semeh tiquichiua mogre quicova veja ah maniquihtis tlica porque notloltiposi o quinon ticaltecho qui ya no ocniquivica moc n tractor ya inon quicaltechos pos ah, para yah hasta favor ya ictlacolvia ah bueno, mientras oquiyetlos pos nicchiua nonca estorbo vale copinas pos nicualicas mostla nonca icniqui barreta, icniqui pico, no avier por yetic pos cualquira yaga campa cahtinemi ca catractor non niquilihti acayeti vieyi titeto, pos tlo quipia cadena pos quiemah campa neh horita ah, nimodo a pos yiyah niquixtilia tipos noyihqui, pos tiene que mas pos siquiera tepitzin tlacamo quenin. Pox xa quipoloua tiempo noyihqui tli ayi pos tli co xocoyeca. Oxon para yeh najah para cacaltica solamente puoala oquiuicac nen o machete, oxo nipola aicmo servibre oxon so puro ca pahtli o ica bomba puali sanpara riego. Nihmagas tlo, tlo nihuihsogilica oxon para maontiquiticah poali maocque cultivaro mili, yetzintli, ayecmo. Oxi yonca pahtli noche aihmo quinequi tiquitis la verdad, aihmo quinequi tiquitis. Aro amo nitequites omecayo horita una parte cuali yica, una parte amo cuali ica noyihqui porque la verdad, tehgo los mismo otiquitlacoque tlauli, tehuan lo mismo, porque nicahcu tu nicahcu tunali amo quiui yeye, mm. Ya nochi quixtivitz ajalatzin, queltunilin, chipeli nochi quisa, oxo oc tias cacaltengo tla mitla tioncan mero, hasta triste yec horita oc cacaltengo. Tal vez i, itlancamac pero muy poco, caxi, oxon se solomeinte vielis quiemah, amo mati coni yivis, haco como yicpia si mietztli, onehuac ajalatzin pero nexcovihque neco central, co para migotl tlen yavi itich tlaoli, uan mati de que onigualahque inon xinolahten cualicaqueh, Ich nochi Acalatzin nochi cualicaqueh pos amo patio pos so sancuali oyeye, m, se monujo nets mati como quince pesos cox veinte pesos ihquiyin, ome yan cachi tuna, ucualicaqueh unti hasta sobre oyeye m, pero yeh o de vi semati de Caneco de oc quituca porque campa nipa amo quituhtuca sorgo de milauac ic ompa campa muy poco, quitucah pero muy de chinga quitucah uan amo, uam amo que quimi jumigaroa yehuan, yehuan amati tlica amo quisa mero xivitl, max por tierra fria, quemeh quihtouah segui, tierra to de itstic, amo quisa emero xivitl tioueh ica nochi yen pau. Oxoh cah ocsente san por quemeh i, matiyoli cox amo, oxon tehuan neco tlauli de necahco tiempo ayicmo oncan, oyaya onca petzouac, papatlouac, yoyovitl, aquile, tletlemach oyaya tlole, ox canin tlauli yen yopoleh. Oxon hasta causenteh tlauli solomente inon tehuan acah sucio tlalevis tlaoli. Porque onxon de oncan tloli Caneco, yen oxo, tleca nicmate nah porque, ino mocoviah neco para micu quimih ica bursa. Uan yi se tunali inon quioma amo nihmati inon tlauli ayacmo quinequih quemeh xitunisqueh youyayi por bulto bien, bien preparado, youyayi bien preparado bolsiado, hasta oquitlolilihqueh no bolsa de basura, esque diga de basura, de hoja inon oporte de no borsa de non carte tloliah para mahcamo quisa inon efecto, inon pastilla, uan nah si tunahti upo onichpasoroh iva ovitz. Pero, yeteh uixti yica canon tsotsomahtle pos quimihti quitzirgisqueh uan oquimiquelpehqueh, uan yen oniquitac, yeh ovitzihtih, uan tos oencou tlauli pero amo aticuacueh inon quimeh tlaoli nixtamali san por este, este san niman quimeh quisuhqueh non tlauli para mauaqui. Uan nictato namigo tlon neco quemih tlanamacayah central, ituco no Jose Ocampo. Ya yonictato niquilia axan nacacge nunque nocuvi neco notlauli este, tlaca sopahyo uh pero amo nihyequi manechpasaro canah yitlah nah nimpa amo san nanicuah sa ompa quemih comida u ompa quemih tlacua gente ompa nochan. Quitoua pero amo cah problema pos nonca ya, ya ilolor yoquis, yoquis amo cox amo yeh iyoquis quemah pero polvo conpix inon quemeh tohtomac